بفضل الرسايل النصية عشان تعطيني وجت افكر وارتب افكاري قبل ما ارد المكالمات احيانا تتطلب تركيز فوري واحيانا تكون طويلة بينما الرسايل تسمح لي اتواصل بطريجة مريحة وفي وجتي الخاص الرسايل اريحلى في التواصل بالنسبة لي.